Han ihó híe ajan iin yukú keku nundó já jó va kuitá ku vista nró xhí nanixhí dedó de dios nani xhité uju <hesitation> kininró jan, kunonnró té nrute xikuá jan dandó hó kunondó ku cuenta já na kueno dinikaxhi kuiinité ja dedo de dios jan, kendení ta deken'ni la dióte xhi nonité <hesitation> hinakanxi nanroxi di'a yaka ño'o kunondó.